Uj mas fruta ijtupä piña pu'tzyäpä', ijtu este melonh pu'tzyäpä, ijtu sandia tzapaspä, ijtu este sandia ijtu este pasok tzujtzupä, nakpasok tzujtzupä y ijtu estee estee lechuga titya'p jete tzujtzuta'mpä, repollo tzujtzupä, todo jete puro este alimento tzujtzuta'mpä, ijtyaj de color pe eyata'mpä frut, ijtupä yä'k fruta tzujtzupä tzaba, yä' ijtupä fruta ijtu tzujtzupä, ijtu tzapaspä, ijtu pu'tzyäpä, ijtu igual como coco popopä', ijtu estee yäkta'mpä, ijtu ijtu estee cafepä je fruta y jet'tyät jet'tyät nku'tpa mas je fruta.